. igamo mme anebana igaha nne abbe oeung ashini yor mmoro irem ke egbi-ewe ashin-ma onor enwe ago-go obia ana-ana-gumeh akek ke-ke beni igu-guma-mme iku erong ouen ayenne gbork ire imang mme arong ouen ashini atte yenghe ka-ke orock, yene aa-ka mme mme ukep mme nga abe ashin irong ouen, bene kpor-kpork erene ja awor onor ashin anege orne wana asagha igwe asemeigben atteh mme nna areme iben enwe ingugwe ke ntaek awan ashina agwe anor adiminyene oru, gbang ge ire ke anrrwana wor nge ireke onurum. awir ene-wana ge-nsort ha inep-nne ashin onurum inep-inep asugha ashiha igwe aguhure igben sei ikpa gameh wor anug aje kuba iwe, iremene onor mme wake, onor mme apapa mme, anor mme amama mey yen mmegaha igben ouen enwe abbe temeh arung neh inep-inep isungha igben ayewa inep, nwe idaghe, iuai inep nne ouen isu inep nne ushin ouen unege-mme ene wanna ushi-ha, igam edan-dan ene-bana we ime ke ntaek odobo iyege rwn igwed ewe . irem igaha nne yene owen wu ireme ke imi ke egbor wor abbe aregi eje ren engwed. je nne yene je abbe wund imi-agama abba asang mma isan irem amme anor wana ashini inep-inep. inep nne yene arem ori-ri, ashiba ke ren-ose ashin aneghe eko ormad ame ye gwen iku gamme ikpa, anor gama igbai. igbai, yene igbai, igbai ke igben onor ateme agubbi inep-inep nniremba obia, iye onurum agun, irem-gba obia iye ene wana agun, igben igaha ugben, wor itame agwoibi inep-inep ana-nugu-anugi inep-inep irem gba obio igama igba-igbaha, and igba-igbaha ere eyerk, ime ke onurum, ime ke onu. rum aka ase ane-wana owidahi abbe atte isai onor ushini, aka ase ke onewana agbe atte yene igben onor ushini irem, irem ushini ane-wana inep-inep ishigha ewe anir agben anuggi, nge ouen inebbi ashi, nwor ngi nnepbi nne yene jeremeh mma ke ngara, mme iku ke kpor-kpork, woh nge igoni nne je ouen irimeh igwun onor ise ouen, nne ke efia efia begge ere ishi mme euik gbega, eyik gbega ekaka onor mme asasor onor abe gomine onurome . abbe ohineh yene ime-ren abbe yene inep-inep and akak mme onurum enwe, yene orbuck idit mme ke irem ouen, ke irem ouen weh ushi abbe nagaha ane nneyene awor, awor mme asai mme ke ntagha ke ntagha abe agub wuna ashinne kake orock yene imeren worna inep-inep, ke awor ke nsort awor <hesitation> anick anick gbe nneye wan ayo ushee mme mbiang udumu umad mor-mor, wor ikereme igaha nne, iwan ouen anaghe onor wana akep mme inep-inep ashia aje asag mme yene inep-dene iye ke iben, igben wor iteh nnah irenni, ireme gba obio igben enwe ikwhe imege igba-igba wor itte ayeni, igaha nne aua shi ren agwe aua ayen-mme